<hesitation> au ma pertama watina mama awatina ma melalui rupai masaasi, jasia mama metia kama supaya au laku mama suka, laku duma, supaya riya nala aruwa kawenu, tapi pada saat mama, mana orang tua sa, mana ba mana mama ma tasuka au, riaya nala mati lepa riya au, pokonya lepa sabarang mae hudusudu riau mae, etapi au ma au sabar mateie, barang kalu musia sabar ma mama enalamuise, herinya ikeu keu laku aruwa kawenue, aruwa kawenumana mama siu, mana ba mana suka, mana mama ma melawai diambil ruburu, kawenu ma mana mama melawai ruburu, pepauni baru arua kaweng pe abar mekei alalow, buru baru pake ine aku ini sai mi kaweng pe ai, au rete pe ai, ha tele mama baru aku haru pae ma. Mana uteu piku laku medapate ma laku mereta mai, mereta ma bekas irasa ma supaya, supaya mana mana riwa me, mana rima basudara mei puna napa, <noise> lehetimise aku ale mikawenu laku amnah di ailawai dimatua, alawa riya seme atalawe ola riya matola kawenu ma supaya aman aman ni dipo, hai lawa laku aroa kawenu mati isia kawenu laku aro, aroa ekawenue, kaweni pea laku amie hidop rumah tangga sampe sangangi entah una panola siu, ami sanang laku duma, sanang laku keluarga siu siwa ai siu mananyaudi aku sanang lalu ma siu, aku bapa mantu pun aku sanang laku masiu laku roa roa pokok aku sanang laku mae, mati lagi pula mati sanang laku aau, karna mati piarau ma au una nenema nikome intola, <noise> au kawenu ma hutuduaidati, masama kerusuhan hilale, kerusuhan hilale pea, aku arua kaweng ne, kawenune laku aroa ana pertama ma rupae Laku mi skola keu keu keu ami rana dapate nama sapa peduke undana, undala pokona rupa ma merou di yayasan, laku mi skola, mi kulia tapea mi laku melawai, melawai laku aueu tana kamireu die, hei keu keu keuduwei, aku ana rupai masa peduke, ha laku kedu kedu aku ana rupae, ana rupae mati masati undana masaa, ana rupae pakamina ma mekawan peai, mekawan laku musia hasidudu, mana marga ma maulete ma, jadi me kawan pea ma manana masaae, kerja kupo ma massa ae, kupo undana, jadi mana lewerua mana asidudu laku ma. sakangi ami nasadi meola riya mala ola marue laku ami alei, supaya niko ami nari manana ni nikome.